Tibbiyot yaxshilanib, odamlar avvalgiga qaragancha ancha uzoq umr ko'rishyapti. <hesitation> Bu jamiyatga, albatta, yaxshi ta'sir qilyapti. Lekin <hesitation> salbiy ta'siri ham mavjud. <hesitation> Dunyoda sakkiz milliard - insonlar sakkiz milliardga yetgan bo'lsa, <hesitation> bu judayam ko'p degani. Chunki, <hesitation> odam ko'paygani sari, dunyo hajmi kichrayib bormoqda.